<hesitation> salaena wama ause dika pea laku ausa kamadia mudi ause kamadia mudi muse tana nia mutao apake salae emae nuairi. ma nuari ma musi ertidu baru ijadi heketa. heketa baru auloi huta ulaaka bara au isia <noise> kalu auloiya pake ye salaena wa taibisa musi main wairi na abole baru bisa <hesitation> ima pea lakouu sedikue. sediku made mudi au loe hutao tete mina ale mudi papea ari pea baru. au wou baru isere isidino au isidi. isidi pea ma au ledi au warie ama dapor ma panostepe. panosteke duke au tana salaya nawa nikome au sedika. au sedika ma pe baru au tana niko ye main wairina nikome saleman wairinme baru au dutu kane reise baru tanase hidu hutu tabarau louiya barau isiha <noise>